طعامي المفضل هو المندي, أحب الرز مع الدجاج واللحم, وطريجة الطبخ تكون مميزة, أما في الشتاء أحب المرقوق لأنه يدفيني, لكن بالصيف أفضل أكل السلطات, مثل سلطة الفتوش, أو التبولة, لأنها خفيفة لطيفة, يعني أحياناً تختلف خياراتي حسب الوقت, بس المندي دائماً له مكانة خاصة عندي.